نفضل نكون مؤلف مشهور وماشي ممثل مشهور، لأن الأصل ديال كل دور وديال كل مشهد فهو كتابة، كتاب، يعني المؤلف هو قبل الممثل.